بالنسبة لي، درجة حرارة نهارية مثالية هي حوالي خمس وعشرين درجة مئوية. أما بالليل، تمانتاش درجة تكون مريحة للنوم. بالطبع، يختلف هذا حسب كل واحد، لكن هذي درجات حرارة عموماً مريحة.